Izaho mamboly amin'ny andro mahamay igny, fomba ataoko hiarovako i voly anahy re: magnano lakan-drano zaho, magnano lakan-drano zaho hitsakan'ny rano avy amin'ny- avy amin'ny tany misy rano- ranobe iregny mandeha amin'ny tany amboliako e. Atôvako lakan-drano. ôhatra ndraiky zaho mamboly hanana iregny, arozeko isaka mandraigny hagnana rano. Aminjay izy tsy maty.